والله أول شي خلي الكتب جدامك يعني ابدأ أفصلهم حسب الموضوع يعني مثلا الأدب لحاله التاريخ لحاله الطب لحاله العلوم لحاله أو حتى الخيال بعديها أجرر إذا يعني أحب أرتبهم حسب الحجم ولا التاريخ وإذا أحب أحط الكتب الجديمة الأول او الجديدة آخر يعني هأشوف شلون راح أرتبهم على حسب دماغي.